Дар ҷаҳон намудҳои зиёди гурбаҳо вуҷуд доранд. Масалан, сиамӣ, британӣ кӯтоҳмӯй, персӣ, русӣ сафед, абисинӣ, бенгалӣ, сфинкс (гурбаи бе мӯй), норвежии ҷангали, регдолл, туркии ван, скоттиш фолд, бурма, сиамӣ кӯтоҳмӯй, ва қора гурба машҳур мебошанд. Ҳар намуди гурба хусусиятҳои беназир дорад, ки онҳоро барои нигоҳубини хона ё барои дӯстӣ бо одамон мувофиқ мекунад.